<hesitation> enganikani yabulamu mundu nakhuboele nauka khandi winimishila muinjila indayi inganikani ya khumenya munzu omundu nakhubolane engani kani endayi enyala khukhonya abundu sionyala khuba notushile abundu maisha ka khachuramba nobola aah sesi ndemelekho ka khaile leicha ese khole sina erule. Norulanga okerwa wavulanga nochia aa afuana ariena bamanya babola hosili khukhola luchuwa uranga uenga aluranga enyama nende imberi ochichanga khoranga urule okhoba sa mwangu wa khukohola ukhuwa nobolilwe khukhola tawe noli nende hichuwa likhufinyire muparo koko umala ubolelakhoi mundu khuyomberekho miaka balakhakhonya ne engani kani yakhumenya shinaa onyala khumenya khubulamu bubuto onyala notushule abandu nonyola katu niba nobulungwe khumaisha kaa abandu bamenyanga khale khukhole shina erule ndolekho kama nyala khulola amaisha malayi amaisha malayi khabutakho mshibala shini rubani omwene khuikasa nobukha nomanya nabo khomenye amaisha kowenyanga amalayi inagani kani ya maisha ni khubaa omundu wa khukhola bindu binyala khukhonya mubulamu bubuto noli nende urima ullabukula lirimo ilyo khurumishila taa. Obukula liroma lilyo ukalusya mnyuma bola kata ninilanga ninjinjanga unga ombeti <hesitation> enyuma ya enalanga na imberi enjiichanga ni bulamu bufwana burima tawe. Inganikani ya obulamu. Bukula imbako ikhakonye khubulamu bubwo okhubwa nendu bidii ya khulima norakoa bindu bia bilakhukonya mu bulamu bubwa sichilia linuma libula lina mundu tawe lingani kani endayi tila imbako ibe mulina wuwo mmakhono nonula nochia khuluna ularava nechili chinwa ulavaka mikhonyo ularaka amapwoni ularaka chinduma abaraka chimbandu ularaka chinjugu ularaka makanda ularaka chisoya chilakhu khunya khubulamu bubwo, bindu bione ibo ne amangondo linyala uhukuria bindu ibo nebikhukhonya wakhabele nekhokwa sana nobola aah ebindu bie erawete bilakhonya mu bulamu bwanje biwa emanyamo.